کین کا جو ڈکن رہتا ہے اسے کین اوپنر سے کیسا اوپن کرنا بولے تو پہلے تو اسے لیلے کو چٹکا دینے کا رہتا۔ جو کین رہتا تو لوکن کا اسے لگا لینے کا رہتا۔ پھر دلے دلے کلپ جیسا اسے کٹک کٹک کٹک کٹک کرکو مار سکتے، مار مار کو مار مار کو، پورے جو کین رہتا کین کے اوپر کو کاٹ دینے کا رہتا۔ کاٹ دلے کو ہلو ہلو کرکو اوپر سے نکال دے سکتے۔ آرام سے بہت اتلی افسر کر رہتا، وہ پورا کاٹ دے کو نکال لینے کا رہتا۔ لوکن رہتا سمال کو استعمال کرنے کا رہتا بہت۔ آسانی سے ہو سکتا ہو۔ وہ نہیں تو لوگا ہاتھ سے بھی نکال سکتے لیکن کیا کسی کسی نہیں آتا تو انہوں وہ کلپر یوز کرتے کین کھول لینے کو۔